De carreghe ghe n'ò tante pe assettâme quande son à töa ò davanti à un computer à louâ. Ne basta uña pe-o mæ panî, no son tanto pesante da rompîghe e gambe. Se no ghe foïse a carrega, no porrieiva louâ perché no se peu sciaccâ i pommelli da tastea accocciou pe tæra ò abbarbacio in sciâ töa.